Sagalenii dib yette yani lilla nguvu innamat kannit innaman duudun bek sagalen tun sagale akii yani sima faa. sima woat nyaattet lilla binaadam nguvu it kanna hin jabesa anenii tun hata ilman charekonen wo ishin diqayoa anan duud dib yette anan kun maitan hin jabesanii anen kun nguvu ilman charekot kannani anen kun lafuma kani anan mitika ijolle charekoa jabessaa dum anan dansaa.